Cuisine un nyamunda ko ɓuri anndeki e leydi Rome, be yiɗi ndi e duniyaaru maɓɓe, un defirde e liyorɗum kamaa ba nebban, tumatur, e albasare, saboga belɗum maajun waɗi yimɓe yiɗi ndi e leydi ndin.